Arna ti i tsiri, tiga wula ngini ya sidi myawa, ti si uwa aɗeta krathiwa, anti avuti marar na mwanci suɗa, uwargida ka dina kwa nu uwar gida, i tsuwa ya hilada, yan rakka, ndi sintira uwa aɗeta krathiwa, amma maranna thliptali yare ni, ta thliptali fili, ta pila bara ƙwaba virlaka asi tharnga, tan thliptali shanga su, marki bwa tali nzabi, tak ni ƙwaba mota tira thlawari su hara a yaru, sakaɗa sule makir mwa ka kala, anti tima sule ka sisi ka sisi kam nya mota a ɗiwa, motar nn ta mwanti mdi gawa akwa asibiti an di pila ki lukwa andi pila sai ki ti sule ka sisi, anti tsu marni tan timtali, a hila nda ni ya mwa ma tsa pila mwa ka mwa tira mwa suda, ga mwa ngi shingwa, nga lukwa vi tuwa ngi shigang apa ngi kula mda a fini. To marah tan thibali har basakani ya kwa sim barkani, maɗani dan ta sim ka iya, dan ta sa ka iya, dan ta bwali nzabi, dan ta nali susuma. Anti ik usuɗa, ik usa hyel, ka hyel mwa a kimada, ka hyel tsi ƙilaɗcu, ka hyel diki nda ka mdina ngilaɗa. Mdina ngila ɗa ka Hyel ngilani, mayarɗa ƙi mti, Alhaji Ibrahim Garga ka Hyel vitsi barka lari, ka Hyel hara kata kuri duniya ni lafiya. Tan ndir sim ka iya, tandir sim ka maɗana, tan ndir tsaili uwu, tan ndir famtali shimuiyi nta ci. Alhaji Ibrahim Garga Zara wuyaku, to ka hyel visi barka lari ik gwaditi lari, tsi ka sili ka Hyel hara kata kuri duriyani lafiya ka hyel na sut ta barari mayarni na mti tsuwa ka Hyel kilimtala kuthur kutha kula, ka Hyel hara tak mwa ka sa'a, hal nati ta cantali ka kibilara ka vira, yaɗi ka mimma wa yaɗi ka tidawa kwadimwa, tan vira, bzirni zn vira tsaki vira ka mti ka zala bzirni amana, kulini yakwa tsiya bzirni, bzirni anta sim ka i ga madana shang yarn tufu, ik ya mada nfor ntufukur iya mada sudi kin mti kuling mbil mada makir ka iya to tang ka sim ka iya tanka sa ka iya anti ik goditala ik godita la kuthi kimande ka hyel visi barka lari suti ta i matiwa ka hyel kiti ka nalari ik go ita la hyel ik go ita lari Alaji Ibrahim Garga ka hyel hara kata kuri duniyani lafiya an suti ya kida kila hyel kuthi kimande ka harti ashirari ka hyel harti ashira mbur shanga bur ka hyel hara kambu liyi di dira hadi kata thumbur ka tsi suda ka barka kuthi kimamde barka girgiji barka thlampiram anti yar kida kila kimande ka Hyel nabu sa'a ni ana ka Hyel cikata lanbur ka imani. <noise>